Taminy andra taloha bôka tsisy zen̈y fivavahan̈a zen̈y nefa olo jiàby niain̈a taminy fitondran-ten̈a tsara ke zah zen̈y ten̈a mitombona feky miain̈a amin̈'ny miain̈a amin̈'ny fitondran-ten̈a tsara tsy misy fivavahan̈a zen̈y ia.